<hesitation> Raha mailaka alefako aminà asa, agnatin'ny isan-kerinandro zany an, de akeokeo amin'ny fito akeo, de raha ohatra hoe mailaka anah hoe manokana de mampiasa akeokeo amin'ny a telo na efatra akeo zany zaho isan-kerinandro.